Ohulondohana nde tsisolo tsya huruka tsino, isolo yandachama saana ni ipaka. Ndaheera ipaka ino hulondokhana mbu ovulayi vwaiyo iri nde amahua manji amalayi saana. <hesitation> eshindu shya kwanza eshindu mbu ripongapongole shonyala hurinyola alwanyi wawo tawe, ipaka imala yaava alwanyi eyo ivetsanga sa isumu ye ripongapongole. Alafu shindu kama nge inzuha neyiingira munzu nori nde ipaka alwanyi, kata sonyahana mbu ohave wiire inzuha ta, ipaka eyo iyerere humala mahua ako yewe mwene notuliye sa. Ipaka ino eshindu shia kwanza iyuumao inyanga yoonyala ohunyola mbu ipaka isingungwa ta, ipaka ino yameenya sa niiri isafi, ata yamanya ohwiyoosia omumoni, lakini lano onyala hunyola mbu mwanadamu kata shindu mbu <hesitation> isaindi vunyala hushia nakorerwe mbu ohwiyoosia omumoni veyoosingya varie, lakini ipaka nochirengerera sa kimakini nonyoola mbu nitahavuuha mpaka yoosie mumoni, handi iri namaridadi malayi saaana. Alafu huri nende, iri nde sensor, omanyire ipaka shichiranga nechijama. Onyola mbu kama efwe vanadamu nihuri munzu muno, mpaka huula huwafye itaaa. Lakini onyolanga sa nayo niiri munzu muno kata siiyafingia <hesitation> kata itaa yuumao ta lakini onyola mbu <hesitation> yaaani ing'ang'avananga sa mpaka inyole ovusuku vuosi vuosi vuri muvweru muno mushirima onyola mbu vusuku vuno vuumao tawe, lano yewe woori okona sa etsindolo nga omutoro, lakini iri nde, yaaani iri kama nga kinga, yaaani muvulamu vwo mundu, ori mutsindolo okona lakini ihurindire, iri nende security ya hali ya juu, ho shichiranga nenjama isolo ino, isolo kata eshindu shiri elwanyi, huvole kwa mfano itaa neyahanga munzu muno neshindu shiri elwanyi, norinayo muvweru muno kata msuku nari erwanyi nori sa nde makini kabisaa kohurengera ipaka, ipaka inyala huhuekesia mbu omundu ari alwanyi eyi, eshindu fulani shiri elwanyi eyi shiihorehanga. Yaani yareka eshirwi kabisaa, mberi shindu shiri muisolo ino imanyirisingia, yiiri ngo vuisiria, imanyanga shindu nishishiri hwihoreha, lakini onyala hunyola tsisolo tsindi tsiomenyere natsio munzu muno, tsimanyanga shindu shiahamala huihorera. Ipaka inyala humanya inzuha kahavanga mbu yiitsanga, yiiri rwanyi eria yiitsanga, nonyola tayari iruka itsia hukabiliana nayoo rwanyi eria, lakini lano ewe onyala ohuva sa noori munzu muno lakini okorerwe lakini imarire huhuekesia omuoko fulani kwitsanga. Shichiranga nenjama isolo eyo saana, isolo eyo handi shichiranga netsichama saana <hesitation> onyala hunyola mbu, isolo yiindi inyala hwitsa yauhaane nde tsisolo tsindi, ne isumu yareevwa muisolo eyo neshindu shiandamala hulolaho, yaani yaahanga sa kama nga <hesitation> inyala huaha niyeekesia danger, yaani shindu shindi shirula are, shilola sa danger eyo nonyola shishihulaaho tawe, ho isolo eyo niiri alwanyi wange enyolanga nindi salama kabisa embulanga wasiwasi yosiyosi tawe, huvera emanyire mbu rihua riosiriosi rietsuhana rialoloha riivi muvulamu vwanje, ipaka eyo mpaka inyala huchira ndaamanya mapema, ichiranga emanya mahua manji saana niiri omuitala wanje, nesichira nenjama isolo eyo muvunji.